إذا صح لي ثلاث ساعات فاضيين في يومي، بتعلم شيء جديد، وخصوصا إن كل شيء الحين على الإنترنت، نقدر نتعلم أي شيء نبغيه، فإذا صح لي ثلاث ساعات فاضيين، والله بتعلم أتكلم إنجليزي مرة كويس.